ها بانسور, خص قاع لاجوناس تكون داخلة في في, في الاعمال السياسية, خاطش هي اللب تاع المجتمع و هي لي خاصة هادوك القرارات غادي ياترو عليها من بعد, يعني الا كانت فيه نجاحات من بعد, هي لي غادي تاثر عليها على المدى البعيد, وكان فيه إخفاقات هوما لي غادي يتحملوها على المدى البعيد, سما لازم توجور الشباب يكونو مشاركين في السياسة